كنت راح أختار العودة إلي العصر الذهبي للأسلام في القرون الوسطى. لأنه كان وقت مليان بالعلم والأكتشافات كانت الحضارة الأسلامية في أوجها من حيث التقدم في الفلسفة والرياضيات والطب والفلك. كان في تفاعل بين الثقافات المختلفة. كنت أحب أشوف كيف العلماء والمفكرين من مختلف الأماكن تلاقوا وتبادلوا المعرفة. كان ممكن أتعلم منهم وأشوف كيف كانت الحياة في ذلك الوقت؟